“Tsy niteniteny ianao androany a! Fa nisy zavatra nampalahelo sa nisy zavatra nahatezitra no toa tokatokam-bolana? Nisy olana anga tany am-piasana tany? Mba zarao moa mba i- ifampitondrana e!”